أنا مش موظف في وظيفة محددة، لكن لو كنت نخدم في مجال معين أظن راح يكون في مجال التكنولوجيا أو التعليم، أحب الشغل اللي يتطلب تعل- تعلم مستمر وتطوير مهارات جديدة، لو كنت في هالمجال أستمتع بالوظيفة لإنه كل يوم في تحديات جديدة ونحب نتعلم أشياء جديدة ومساعدة الآخرين بمعلوماتي ومهاراتي.